Enaanabel ma naseghempa madighironodighi obho enaan onyooyio ennan ha kagh na kir ma mogho zira onezira ekpe lo ony ony ooy kani kani adighi nodighi ennan kasedh gha ne naan kanen kanen ogir obho enaan na gir na mogho zezira obho ilo ezira uteny ikpoki dio tilo ezira uloghoro okpuloghu odi opudio tilo ezira uloghon moghitotuobhotodi opudio kedio etulan obho odi atulan ta loor ony ooy obho apuni kenaan na kir gha oonibha ma nogho zezira nakitetun atughel tuaburanuun anegha man akodi emugh onuna tabele ziha adua esiolo ama odi amo ologhonio akodikini abaal pana ka suroa pan digha dighi mokpo arol wa bool ila rooy kere kere tetu obo metumo kaar anuum obo metu roo ghool okpo olo saan edia ilo ohamoghitedun ibama wony metugh ghabho okpo kene kere aani na betunu tesiopobho pani oghi odigh oghgh onute oghi tesi ibama wony ani idiobho irol wetughanitu gha obho omman eedi onogho edian omogho eedi roi kpoki olo eedi te ban eki mi tuugha aar olo eedi me va pani omogho eedi orugheel ennan ma gir iburdio oorobha bho moki mezobhe motugheel obho kedio enaan abel okaraph aar oroutedio teboom ma kamero kanen awaki matu pobi avo bho odighi obho tenaan enaan aghool okpulgha zodi kanen kanen oghool adien odi lo odiatu abel zezira ibana wony tezira tesoor tesrolo etu aar olota mute olo idebho tekighu tedun ibanagi ibenaloor ibenoyio onyii oghilghio noonyii kanem kanen oonikarabh awony obho idito odual metele obho ilo bhan oyii ooy tebaan okigh oolo enaan obho tapeigha zezira be okigha enna na kol ookpulugha zodi edianen pezool oghitesi ikpulighi obho enaan alua oleghel oleghel oleghel Edebho ekighu tari si itugha tesiolo esira uloghoro io ekietu idikudio mi karagh aroogbo edua etughel ana odimesi ony owuma odiroesi ale analedio ama olaghanio alua enaan oobiavo odighi obho temaan kanen kanem ani na gbulughu menaan hakol kua enaan alua tavo odighiobho touuroa iburwkua norolaghudun ole oghadie tabaal ana unute pana oroin ila ana tale ana oleghenadiowa <hesitation> inun obho idi tayu ekoma mepebh obho men aar olo ole aami na segh ghani zima enaan karoero kanen aar olo aan uloghon aan utueroa ghudon obho tani tanen olo iten ezo aami urol aardon kani odi mooy ateny ilo aani naleni ma moghoani ninonarooy kanen kanen aani nasebhgha zina enaan ma alua alua ehaan ogir oobi avo bho to nu na <hesitation> esi no kighute digha risi kere kere kutosi ana odigha mo bhel ezoor adietabaal enaan aghol adienabaal kpukpulughu na ghol edian oonoarudum abho mogho zezaal nibhadon odipo mgho onuna ibha aduna opobho na ama kale na ooy olo ughel na pomo kany ekona oloma alua enaan kanen kanen aani nasebhgha ni zima ediokpolo menute tediaropadi. emute mrooghon mugho̠no̠ <hesitation> kedio pezira awony arooy ezor awony arooy arol odi kia kedio onyi ani arele aten aruasi tah arol ma kool nakool uenaan asebh zarol obho ikiomi kedi onon amobhor arele owuasi odioikezobooy olo asin tayu orein modi matu roobho kedio aban onyi okol okany asin tayuobho agborom atuben tade modi ale abele podi osuar tepakele obhor

Ogey edurn olo oghina ova arolole olo kedio ana enaan arogha tesuo aboladigh napma koor awuny obho ibiibrokpo enu meroute tepnedu tomebho obeduro eroabho obedun to odual ezor ibel obo ibir iroin eboom uke molian eboon teturoilo otodi obho toturoosu obho umiin ubhin nu temebho miibarutue asukui obho toturoo moghie ubir uroogh to obeduro obeduro eke modiom oonibha oobibha po obiavo odighi obho tohuma oorol rediobho neniir moru oniir eroa bho ogir obho ana enaan karoem karoem ana odigha na za ana na pel na tugha na gha roeroabho tibagharoi hohigh onakpo lo ana ovadioaar ka route teroabho <hesitation> eroa bhe be malogh roa otugbal oparabi ologbi obuom obuma kamen tareh benan euo oobol auo ogir omuma te mobho obedum ka kamen okool ba sbh bha zina mahia ro digh esio obho obedum akio asi obho kedio na tuadighi mobedum lo edu ara you obedum eloghol urou memal ighi lophi obo tadu abi teki eten emabho eghan ibhakegha oblavo bho tomroa niteroabho ana enaan alua gba tobi ano odighig obho to nuroa roidema oho obedum eidi awun obho obo neki nantugh auo obo nekiroa ru tughabha ezugeeobho obo nekima ritughabhol avo to ule avo odighi roodighi no dighiom obho ooroedi pezo ama na pelogh utughu mem obhor ididi orooaami uru to obedun menani odimiban ani uduatu odua uru to obedun kamem kamen arooy mepo eye arooy hepo eyibha obedum he bulughuan ana egour sisein belemaan ezo modighi kerabh obho tezoor <hesitation> pana utughuneen obhoor bho ubhin ibebaar urutena bho Aao aridi aradugh ezoor uleghee yuro ukua karo ero kanen ubi okpo pezo metu temabho ooni bha piavo odighi obho tonuma enaan alisebh ni ibvorn enoghi roadien obhotonu na enaan <hesitation> kanen kanero aani na sebh gha mageiy tavo avo odighi obho to huna adien ani aani olo obeduna eroa bho ugho obeduro obho kedio arol ubetunu to obedun ugu teria olo ugbrolo ogboloma ubhin ani totu ughol otuarugho̠l ubh oru totua olughar otuogborogoro arol ntu aniani nani ora tesuo oroaraghi aghuduroobho eseghe noki ughologhol ezor ugir opu orgho olo ezor unegheopu kanero kapen kirkir aro nadeghe aarol na sebh gha roenaan ta ghudum obho ibha enaan agir anogho zami omaradio arolkaiye ikeya arooy ighadugh arol taye ni mbulo ami to bom dugh Ibenzolo oghighoii kedio aami odini moroomi nanoghogha roadien obhotohuna <hesitation> edi bhabo aami hadeghe kuabho paama ehaan ekena mina na bol adigh amina na bin libio maruroa logh taghudum tami taghudum obho tapidio benan emabho obedun, nawuny ugheel obedum araami nilobhir ebaal obho edighugher ilbiokpo erugha te roa bho molo kariero kamero ooy olo obedun aroingha zina alogh eghuah aseghegha zina aseri taghigigh karkar kezobho ani useghe zina useri tabghisig akol ibha ani toruediomodighi oono kpobho oman ekona tibaro obho arol urom zina alisebh in buorn erool ehogho noidien obho tohuna iroloaani loghoom odeghe na ipu modeghe abisebh nibuon erol enogho dien obho to. Enaan anen ka nen ta wuny obho tani tamo obho tenabho obeduro tenabho tarughuwtu obho obeduro ahsebh wa ibuon ehogho dien obhotowuroa <hesitation> tezo motele nesieolo uteledio ogh olo motele motughel totu nekina omanughan okidian osuna mekina adunolo to kodi <hesitation> esuna tomulughu okoleyeeye maa orolo odikua namute olo oomibha pogh avo odighowroa ehaan